Nꞌñakuvi ñaꞌa ñá kaꞌ i kueꞌnté ne ñaɨv ñáꞌa ntakuéꞌe ña vi dá ña jesūcristú neña ñaꞌ ñá tuvi í nūꞌu ña dunku ñūꞌu ñadɨviꞌña ña porquē tsi ña ntákúntiēe ña ñá ntákúntiēe ña mu chá ñaa ñaꞌa iō ne ñaꞌa ntákuntiēe ña tekú ña pues káꞌan ncho ñiꞌi ña ne tekú ña pero si nā má ña kɨꞌɨn ña á ñá kada ña resīvir palabra ña é ntiusí ne ñ lugar míꞌi kante tu ñaꞌa cí kúntiee ñā vácsi ntánuu íni ña u uun diós ke ñaña téku i uun dio sordo ña katéku chi sí na vá thi ntákúntiēe ña vá hi nákunie ña ntákaꞌan ña ñuun ku ci ngada nꞌnv da neꞌene ñá cā ta io o xuꞌu ne na inadɨv inka kúni kucu. Dontē lo sēñor sua nte pasado aiantē tiémpu kādií xeeñu ñunkú ne da takaa íka tuú iva nga ne oi per iniō kidi va vaá ñu na máá ceeñu ñungú ne kidi ñu ñáni kuiūdɨ́ve ña xa xáꞌan proveciú táva cu ñúñukú catolico pero chi nageeñu ñuꞌkú ninú ne nnꞌu kuíi kaniar vidá no ntɨkui kamiar vída no ne i dama ci ianev í pare ce ko ukomū ūun aua limpiu komu ūun aguā limpiu ii d ñaꞌ ngatuvi ntute ntéhu ña ngatuvi ntte ntécu o ii chi iní o uun ūu agua cristalinu ūɨn ntute cristalinu á nɨɨ ntute cristalinu xini o á per ci inga ne íka geꞌe yo kuenté ci kon la palabra i veivivlia neikane ika éꞌeño kuene ñaꞌa ñáni kanuu iú scuele ñaꞌa ñá kaxiní ú un letra pero chí géꞌeñú kuentaé i palabra ññá ntiosé ne chitú nga ō. Nátui ñá ngātuvi dɨv ñá ngātui guéeco de corason idɨv kaꞌncu parezco una paja ke ña nadɨvkiantavolá nto kiantáɨva ntɨ̄vié nto ñána porke ti dáma ño dama ño kuinta ño ñi cu a ngo jesūcristú kuinta ño ñiꞌ espíritu sántu cuánto ikadɨv nuíni no espíritu sántu anea ō se é ke i veji ña ntɨ́ꞌɨ prueva ivi véxi ɨɨn kuiꞌí véi ɨ uu ɨv káo inuu dɨkɨn no véi ne duñe ngō pero ti kādiíí ɨv te duñeꞌ ngo kantioquidio puese ora si ke nɨv nakoño ne ō seé ne nataꞌnu xɨtɨn ngo ne dɨ nu ini no xua no ne á kane íku io liberar íku io liberar asī ke dáma ño kādi kadi ntaio ñūkuun muértu ññūꞌ kúun ñaꞌa kɨꞌvɨ vi kuéꞌen tsi ññu kú ɨv. Míꞌi iō alcoo l í a i ñúñūngú católicu nté color ña dama porquē thí de ste ikuí ña cānpiar ikui ña cānpiar iō ɨɨn amigá váꞌa chi ntáꞌvi xitó ñaꞌa váa ci io ikáini io tódo iō ita ñúꞌu i iō xuꞌun xuꞌun teꞌnu iō ntɨ́ꞌɨ ió chi ntanteni ña cu ne iō nūu ini itá ió pero chí de nada í sirviiú kie iō ntɨ́ꞌɨ cí color ñádɨ̄ꞌɨ̄ ne ña ni na tui kolor pero tí kādei xeé ña ñūgú ñūku vívo la palabra víva kāne inka ne ídaaña ídama ña a nté ntée doo ñā dáma nté doo ñā dama dóo ña neꞌíi kui kanpiar doña ndóo ña ne í kachi ka ña váꞌā ntóo do ña váꞌa váꞌaɨnɨiváꞌa xito ñā. Ntuvi vāꞌá xitó ña porque tsí asta color ngo dɨvɨ nɨvɨ io ntaꞌvi xitoño kadi kadii kaxika ño komo un nimal sin pastor viꞌa ne kante tú o a venída maestru ne ntúvi v ña ne tvi ne ntúvi ve ña neñaá ura ceé ña ña ura eé ña ña ura ee ña chvemuu cha veése nedɨvɨ ña xi ni o ne nēé ura végi maestru nēé ura geé ña adi ntuvi ne aniuvéꞌé ña nēé ura geé ña csí ngakante tú ño ntaviꞌ a ni dama hí ika nté tú ñlavenída i dɨɨɨɨ avenída e maestru sí ngakantetú ño ne ntvi veí ña ne ntúvi geé ña porquē tsi a palabra ne kantɨvɨ̄ clara a palabra ikantetunekantetú jesūcristu.